<hesitation> sasea sasea binatang papiara se binatang paling pande yaa kebanyakan papiaraan se asu soalnya pejaga walei to, sawean tou merem ka apasema merongkit tumbale merem merembale se apanea see yaa sukane seasusem pukiini to semar semirbut seasu to sawean tou merem toana ean seae binatang ean kase se binatang se pande ya se <hesitation> koko' aseakaporeang komang pasoaiambing binatang sama pe kase sementou nyaku yaa seasu te se penjaga waley saneran karna se papikiran netua kan pe pande se binatang se. hah aseasu banyakan to papiaraan ne tuhari niaku kuminara la asu cuma orike pande <hesitation> lengkali saku mali motor mangiak uma ni sumere tumuri pokonya pande seasu lengkali saa kiemekang kiemekano rimuber rimuber tungkursi lumuber bale bale mengki mekang wori pande kasaseasu cuma. Bi'neane si nimuk nikel nikel yong siniasane potas, pernah be odoh kopus senggeni siasu kepande tayan tuana moama piara asu kadangkala kadangkala papiaraan taleos de mentomukeni de mos demowia ye demone tou ni'tun cuma ya sam apalengkali seperanten se peranten siasu supaya sedi' kaliong kumorai.